Ja ka nuú xeén ku a ma ki staón yuú ñuó yaá chi <hesitation> yan'ó ka kóó <hesitation> ka kan'ó nu súúva te ja kánu ku ja ma kistan'ó chi suan na kintá kinta kan kanta ja ku kuechi chi vina chi oó nu ka ja taka ja kuechi te ntí ja ka kaán inka tuún ntichí un te ja máa maa kista'ó nu su'uva kuana sua na kintá kintá kan'ó nu su'uva sa'ava tu nu kua stan'ó ntaka nu yuan ja ka kan'ó ñuó.